Kalu macam ataoliam kepinam susah itamai ihoialanam auma dapati tutunam aaumusti leti, auletiale aubisa dapati kepinam sitiap baru audapati kepin auhoi alanamnee cuman palin palin kiloesa loiyalin namne maisapa koinuma <hesitation> cuman sekarang sian perbedaan tati sikran siam karan karan ikalansiam kan malusia luhasle amoihoon name, jadikalu siumpama amimai hoialanam kaloihoi alan karunlali siam amiakakaselanam iyairaannam iyalinam tutu adayang tutuma hulan <hesitation> tapi kalu auma boros ambararti siam itarua loiheu tarus tarusamnee, jadi sekaran siam itasayangmee itamusti ihuoi kaalan te itoun te sanamee musti au mahu auma itehuoin jaidi itae musti rikepin kaloitarikepin amoi koaitamai bisa jadi. Itaharus lirajin adayang aniasaini karja ai iamsain ikarja aiadapati kepin <hesitation> baru bisaitaimorin alanam tutukarun karun adayang amiakarja aisalutu kobisonta lotuam maisiam <hesitation> autahan laina tutu hulan lua hula tolu, <hesitation> lutumai baru adatatikepin ahuoi alan auhoi alanam adayang tutu karun esa esa <hesitation> maikalo abisile amimusti asai amiulakarja sian auta <hesitation> karjaan auta siam aukarja tutuma hulan hulan mai ahen aiadati kepin auhuoi pakian papiti huoi alan aupokoknya au sanamee bututau lutunuma maaliam <noise> jadi kalo masaalah halanam siam skaran aiataoliam beda tati sekarang siam, skrang sian itamasti iariasti maluhounle tucengki amoi ripala amoi jadi untutitai maioialanan itairasa susah koine tetap taurekin piamoi karna itaraa tanaman anama houn, jadi untuk masaala sasan maka mulamanan itai hawatir amkoinee. <hesitation> dolo waktu <noise> kahula aka amustiam <noise> amiaulaka amoisiam amihoun <noise> hami sama ajiti iburahim burhan termasuk osepung bapa, bapa sala amsala <hesitation> termasuk hasan siu hujaimat siu nahula akaamoisiam amiakal lamoisiam rami ami arali kasbi arali uhin arali kanari cina <hesitation> berbulan bulan haninu amai hanam iya kalo iaan koa hami asaite arati, asaime arati sou haruan nialotu alotu kaloma auhaen ian waktu tausiam perusahan waskita siam larui suhan musiahan jadi ami aratiam lotu ituam taulahua peetire, jadi ami potun potun nisai arati tauainam <hesitation> lotomaikarman hulalatun amaisiam hularuma osiau tauamitolu aem iakarjaai akarja aitauen. Taunipikepin <hesitation> karja karja sou mai astop karja habertahnam akae mai setelah olaatun lama ulaati tatujadi utunam amialuni nihalimai, alumi hanimai taulatatitau latun amsa saniula tokontraknam, <hesitation> siam nihula pro kontra ahirnya nam itapisaa <hesitation> ahirnya inianam itapisayaa ibali alahanuma koine akaem hahuni halaipeti mulaman lemabisi, <hesitation> siam animanyasale siamam karna masaala hula pemerintahanam.